Ndi ka tik maɓa, nu kunung, toka ngut yir brang ndi pona asar barang, waka sa tun nike mbar ɓa muyan waka sa yiku nike tashin dan torab yan nusu imbuta shim burna da tun ka haghe siyen to kap yiku nang ziki nanang toka ngudi ba mbu a shirang nga zirang yoro nuzi nanga ya nozi burti yan mbu a shirang ɓa nozzhi nanang ya nozzhzi burti ɓa kume ko kya shim yi mbarkandi ye vara nada kume nangen burti ya dye pallam ɓa burti maka kaan memuna nduku yan mu ta gwa nusu nage wazi nge ya shiren nusu nu hankal nusu nu zinki hati bu ghusku toka gwa- toka gwanda hara yan toka gwanda kume nanag nga ziran za Nusu nu bara ma anyi sarchi tom gwanda ma ɓurba kume ashiri baran ngan ayin njira ɓa ka- kashi shar ku gwa ghusku nike ka burkinda yan nusu nike harang yama da a ngi dyi nikya shirang nang a harang torub anyi kab mbu balar baran manike haran ndi kap yin nike aziran nang ka ka hama torup to nganan ka hama nusu nike to ka burki yam nusu ngake toka burkin nake ka hama zhiyayenje venda shimi nda nje veenda, shimndi nduki anje veenda shin nde Yang dye zhane nje veen da ɓa pona nusuki nan nga waha torub burna wara kume ka gwa toka gwa zhazhi mbu rati baro kap yinike tomshi toka shiki mbu rabta tun kashi siyen kap yinike gwa ki ro wa gwannda kap yiniku kap yinike ka shiki tuk ka zoro ndi mbarkandi nu nike mbarɓa kab ka zoro yan nga zirang yoro mbu ta gwa pona nozzhi nanga ta gwa tukti mundi toka shi har burti ɓaro kap sarchi nyi kap sar- kap sarchi nyi tune jiki ba tun rab tunka gwa tun gwa tun gwanta yinonu tun ngatun wa gwa zalale Ndike toka ndike tunka ziki tun mbu ndi rapti banu yan nusu ndi bara ma ndi shipa nusu nike toka ɓurki ɓa'a nyi sarchi ka vur hati yin yoro anyi sarchi nduki kalagh nna memuna war kandang ɓa nga kada ɓa za wani nga kada ɓa za wani njim nga ka vee za wanche yan kap kap yan a vee daga shanda kume ngan nan hankal nje veenda ɓa, har nu ndukki wa shenda gurgur kap yinike ashirang ashirong torub ɓa yan toka gwa damtarin mbu burti bar lemdang nga na zirang nga woparang kap mbu tama ɓurti to khagha to ngudi noza kam dya pona nyi iri nozang toka ngudi yama har barang tuna yama pijiri parang funa